زه د یخ موسم ضد کالي بسته کوم. یو موټی جاکټ او واټر پروف پتلون اخلم. د لاسکش، جرابې او مفلر څو سیټه اخلم. یو تودوخه ساتونکی خولۍ هم له ځان سره لرم. د واورې بوټان ضرور اخلم. لرګي یا ترموس بوتل د ګرمې چای لپاره اخلم. یوه کوچنۍ طبي کیټ هم له ځان سره اخلم. کریمونه د وچ پوست ساتلو لپاره اخلم